बढ़हन अकार के कोपिंग आरी हुखत छे एकर इस्तमाल लठ। और लकड़ी में खूरदरी कटाई करे खातीर और चोड़ा तकतों। के फीर से काटे खातीर करल जाथ छे भारी भर कम बाहर री। कार के इस्तमाल खातीर और इस्तमाल पेड के छटाई करे। जलाव लकड़ी काटे खातीर करल जाथ छे गोलाकार आरी। लकड़ी के सिधा रेखा में काटे खातीर एकर इस्तमाल करल। जाथ छे बड़ी मशीन के होने के कारण पूरा दिन मोटे। समागरी लंबा कट लगाने के छम्था रखत छे।